Ñ'asany ñy vantozy aminy fañadiova ñy raha sentsy <shushes> añaitsika añy: <shushes> ñy vantozy mangalaky loto. maninto loto ;ze loto añaitsika ao alane ;ndra rivotsy zay ndra loto malinidiniky zay. <shushes> sintoniny vantozy io; <shushes> alàny ze raha manahira an-tsika an-ñ'aintsika ao zay ñy.